Tikyanguhi kugira ngu obe ow'amazima buri buriru buriizooba, ahabw'okuba hariho ahu kira kire kiretengyesa kugira ngu ogambemu ekishuba, otunge eki oraba orenda.